هو فيه في الدنيا اسهل من الشاي يا صاحبي، هتغلي المياه وتحطها وتحط شوية من الشاي في الكوباية وبعدين هتكبها من البراد في الكباية وأحلى كوباية شاي